Le machine fanasan-damba malôha le paozinazy karaha hoe paozin'ny frigidaire le madinidinika regny fa am'le varavaragnanazy ake misy raha boribory zay avy ake igny fao sokafagna ampidirigna aka le lamba tegna maloto miaraka amin'ny vovon-tsavony, avy akeo am'zay igny am'zay izy agnaty aka am'zay mihodinkodina mihodinkodina sady manasa le lamba de igny am'zay madio izy am'zay mijanona.